Für beruflichen Erfolg sind am wichtigsten: Kreativität, Flexibilität, Ehrgeiz, Teamgeist.

Ich würde gerne französisch lernen weil ich Sie im Urlaub gut anwenden könnte, weil Sie eine melodische Sprache ist und weil viele Franzosen leider kein Englisch sprechen.

Wenn ich ein weiteres Zimmer geschenkt bekäme, würde ich es als Sport- und Gymnastikraum nutzen.

Ich Leben ohne Film vorstellen, weil ich gerne Bücher lese und ich mir in diesen Büchern, die Umgebung, das Aussehen der Figuren und so weiter, in meinem Kopf selbst erschaffen kann.

Ich mag in mein Beruf den Umgang mit Menschen am liebsten, es macht mir Spaß zu sehen wie sich Kinder entwickeln und wie aus unreifen jungen Menschen, reife Erwachsene werden. Es macht mir sehr viel Spaß jeden Tag etwas neues tun zu können, mich auf neue Situationen einzustellen, flexibel zu bleiben und das erhält mich jung.

Ich feure eigentlich nie Regenschirme.

Leben ohne Bücher kann ich mir nicht vorstellen. Bücher befähigen uns zum abstrakten Denken, Sie regen unsre Fantasie an, Sie helfen uns, uns zu entspannen und Sie bilden uns.

Ich schreibe noch viel mit dem Füller, beziehungsweise dem Kuli, weil der Schreibprozess viel schneller geht. Weil ich es so gelernt habe und weil ich glaube das die Gedanken besser fließen, wenn Sie aus der Hand kommen weil Hand und Geist eine Verbindung haben. Ich möchte nicht alles mit der Tastatur schreiben, weil ich diese Tastaturerstellten Texte entfremdet finde.

Mag am liebsten mildes sonniges Wetter um die 25 Grad mit kühlen Nächten damit man entspannt schlafen kann.

Glaube das Leben hat mir kochen beigebracht, Ich habe allmählich durch viel Übung gut kochen gelernt. Hin und wieder nutze ich Rezepte und hin und wieder koche ich ganz frei.

In meiner Wohnung stehen die Bücher im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer. Auch in der Küche finden sich die Kochbücher.

Ich in meiner Küche ein kleines Bittermesser gern und ein großes Kochmesser, diese beiden Messer ermöglichen mir alles präzise und schnell zu schneiden und ich habe weil ich keine Maschine benutzte anschließend nicht so viel Arbeit mit dem spülen.